أنا عن روحي نحب نبعث الرساله أكثر من المكالمه، خاطر الرساله تعطيك وقت أكثر باه تفكر قبل ما تكتب و متعطيكش الضغط الوقت لتحس بيه في المكالمات، زادا الرسائل أسهل و أقل إزعاج بعض الأحيان خاصة كتكون مشغول أو ماكش مرتاح ماش قادر ترد في هذاك الوقت، المكالمات تكون أفضل في حالات معينه لكن بصفه عامه الرسائل أسهل بالنسبه ليا و أكثر عمليه.